उटका लागि सबै भन्दा राम्रो ठाँउ चाही मरुभुमी हो जसो मुलाई लाग्दो छ । किन भन्यापछि त्यई उटले चाहि आफ्नो जो जीवन हुदो छ त्यई बितायको हुदो छ । त्यई वातावरण स‌ग घलमील भैखेर अघि बढ्याको भैखेर चाहि उल्लाई त्यो मरुभुमि एकदम राम्णो हुदो छ । उनले बाच्न सक्न्या क्षमता चाहि त्या बनायाको हुदो छ । मरुभुमीमा पानि हुदैन त्यो मरुभुमिमा पानि नभयाको सख्खा ठाँउमा पन उनले पानि नभैखेर त्या पानीको कमि भयापन आफुलाई त्या बाच्न सक्न्या क्षमता बनाइसक्याको हुदो छ । नभएत त्यति धेरै तापक्रम त्यसो तातो ठाँउमा कसरी बाच्थ्यो होला, त्या गैखेर उईको जीवन त्यइसंग चलिखेर सुरुदेखि पछि सम्म त्याई भयाको हुदाखेरी पन अब त्यो मरुभुमि बाटी अरु ठन्डाठाँउ गैखेर चाहि त्यई उटले बस्न सक्तैन होला जसो मुलाई लाग्दो छ । किनकि हामि जा घुलमिल भैखेर बस्याका हुदा छौ त्यई कुणालाई त्याइ राम्रो लाग्दो छ । त्याइ बस्न मन लाग्दो छ । त्यइ ठाँउको हावा पानी एकदम तातो हुन्या भैखेर अब उनले त्यइ ठाँउबाटी गैखेर अरु ठाँउ बस्न चाहि उइलाइ गार्हो हुदो होला जसो चाहि मुलाई लाग्दो छ ।